Kikakik nachame anee ko teta. Achame teta amuu konan chegoo, che chekilue alak ichopee mursiki, kee kealde kenyoru rapinik muuch ichop mursik akialde mursiik muuch kora, ialde ko kotoko fresh. <hesitation> chego kora kotaretin amuu sikokonech kutt good health. Achame teta amuu, amuu konoon kora keturek chemuch itar ipoisyen ii ikolen imbaree. Yee yakonan keturekii akolen ngwek, akolen pandek kotaaka. Kotaa kaalde anyoru rapisyek kora tuga kokonan moek ko irip moek kotakoetu kokonin.